Ny fomba fiasan'ny klimatizera ampangatsiaka ny efitrano de ny famokarana rivotra arak'izay tokony ho zakan'ny olona de eo amin'ny telo amby roapolo degré celsius eo fona ny maripana avoakany, ka raha ohatra izany oe mangatsiaka be any ivelany de ny rivotra avoakan'ny klimatizera de arak'izay fona na mafana be koa any ivelany de toy izay hatrany ny rivotra avoakany.